Magu ya hakuri ga ngati sudatior dunya ama ga ndi tayo hakuri wafa ga luka ata tsi-tsi ga cuni ahani tuga wul ni magu subway tu tsi tsi nga ga suda kurar ma tuga wul ni waziyar nii tuga wul ni magu ka suni gaka hakuri gaa nga sudakurari ama gadiyaka hakuri wao ga luba tatsitsi ko wani youshai tug awol nhi tuga wul madar tugaka madar nheh suni ota kurodar ni ka gudza ya hakuri magu ya hakurini tuga wul ni magwa yati kanani kanadi tuga da wul magu ya hakuri ga sunur nheh nga nzir nheh nga dunha komai wa kaduna urdamu wa ka nzir nhrh kah inakurir nheh magu nzir nheh aka hakurir nheh gasunir ne ka nga suda amamagu nzi aka hakuri wai ka buya ma suda ri anta ga lubota tsi tai ka lungwa ma gunga sudeh korfa ma guy a hakuri ga nga buda magu ya hakuri wai ga luba ta tsi tsi nda dalba tunhe ata tsitsi kkanunghwe ndzi ata tsitsi magu ya hakuri ata kura wazar nheh ngal nghah suda magur ya hokuri wai ga loba ata tsitsi ma ga ya hakuri wai ga luba ata tsitsi kanunghwe ndzi ata tsitsi magu ya hakuri ata kura wazar nheh nggak nghah suda magur ya hokuri wai ga loba ata tsiitsi gaya hakuri wai go loba ta tsitsi kuma ga nn ungwe ga gu kala zindi mmadiyai ya ahoni mai ti luba ta tsi tsi ti nuangwa dgi adgi waziyar non tin nayar tudar nhi bayi hana ghen ba danuwa yaruw ba yimanaghu ba kulfur na yi honogheh apir yo ya mbigji ama suni yo mbizi ama sa bwanai yyyakir waja. Wazar ma dar kuli mo ɗordiya harku tuny akwai sangurai yo antugu wul waza kulinini magu suni magus a wahala ata kuradari gha ka hakuri magu ka hakurir nheh ga sunar nheh ngu nzal ama ga mbigi ka dira hakuri wai oma ga nzir nheh gambizi ka kuti hakuri nheh tuga wul nhi maguta kitii hakuri wai gammbizi kan nzi aka waza wai waza tuga wul ni madar kuli duratu yonaghe sur dha ah ah gu ha ga nzi wai ah ah ya tarar na ah ya nzima ah ya taror nha truɗzi ki luba kudzo ki ngirna yatu sa wahala ato hura wazarma aasa wahala ata teuro waza wama ah ah yata sa wahala ata teura wazo wama ah ah yata su wahala ata kurao waza wai yo toror na no ndigir waza hurodah ngha nana dora ngardhi yo aruka yu hi ka tudar ah ma maguya hakuri gun ga ga yu suda ga ya soda nga ga sudai wahahi magu ya sudai ni gon siyakur ala ndhe wula diya suti sa wahala tis u bwanai ata kura waziyarni togo da wul tini yisini tugo da wul yin zi yisi yi gaba suga kur ori gu ngaba sudo kurari a ant yi hana glrh aga ndzi atu kra waza kuro go yidi ni tsuwai kuro guro yidini magu ndzi diya gurango suda dama go dar buvonoi ahuro waza aza asunwo nagu su da madar kli yapir dora sunwa hakur tuni akwi songurai ah ani diyo momu ngiti amo mur puti omai ni tigir tati komai ni diya gura ndza magur kuti dunyo ni sulaka. Gra-ga nga sda kurar wa ama magu witi sulaka wai fah granzai tuga wul ahonuni tugu wul waziyarni maganir shan wahala n ata hurador diva maga dar bwoni ato kuro dar wai gadi suni atu kradar wai gadi suni gadi nzi ata kradar wa ko mapurga luba kra go asi naghe bum ani asi tsi tuna guluba ga pwi ga suni akadari gaho wa zarna ni ata wahala ndi dura sata wazor n ani ato wahala kuna dara ta soda wazarna ni ata wahala kuna dora ta suda wagurna ato wahala kuna dara ta suda ga tunani ama magu sunifah magu ya hakuri tuhaku nga nga sudakor wazar nheh ama ga su bwani nughu wai ga nga sudakar wazor nheh nu wai oma gu sa bwanai magwatar ngir tidari wazada tuwa tarda tuwa mamana tuwa iyurna trar nur ng weh aanzi ato kurar wai ba gurna ngul ngul mama gur iha mamagu dza mama gur atora nziato kra geh ah ah ma mar dza kura nzai ai gra hakur krsan gurai.